<noise> <hesitation> tib minn <hesitation> par ineꞌ ic̲h̲ësu nli ic̲h̲ësu ineꞌ ic̲h̲ësa guꞌn nan ic̲h̲ësa guꞌn nli nak yu minn zak ineꞌwu per no ic̲h̲ëdu ineꞌ minn porke lo yu minn ineꞌ ke ke tal nap lëꞌná ine tib diꞌdz nap lëꞌ minn gonu wenda gak ldoꞌ o lëꞌ minn ineꞌ ske luꞌ wenda uneꞌ lëdná o lëꞌ minn gak ofender o lëꞌ minn ineꞌ ske luꞌ wenda naklá entonces tiene ke depende lëꞌma biꞌltsa lger zuma depende situación zuma <hesitation> lëꞌma tiene ke guꞌnnma decidir ke tanto diꞌdz ineꞌlá lo kad minn y ke tanto diꞌdz zak gon minn knu diꞌdz nli nak zak gon minn par dzekna lëꞌ minn gwiy ke ke tanto nli xneꞌlá o ic̲h̲oldu xneꞌlá.